Ubanki ẹga ne l'ije tainu aa eke họ le ku banki alọ noo idọmaa họọ le kẹ go l'ije tainu. Olọhi nẹhi tamia olọhi nẹhi ohigbọdin odee ku banki lẹ bẹẹ k'odee na alọ noo idọmaa h'odee le k'ọhẹ, ọhẹayọ piọhẹ oyọi muwa oyọi gbẹla t'ẹgẹẹ noi yalẹ noi biyọ w'ajẹ lẹ ekodooduma. Owẹ kẹ ẹga duu nya nyọo a wẹ k'ọhẹ iga jọ'oloibo otu gbọọchin ni glanoo onyọ gla because ow'odee k'owu, owu ke w'spiritodee k'owu oge g'ajọloibo gee kwuche ogbọọ nm'ojikgwẹpa k'otu w'ẹplojẹta or ojẹnẹ k'oflọchi glaa ọhẹ i g'ajọloibo gee je kwuche. Aboo dee ko daaya nu banki lọhi taamiaa odan ka kw'ijewu nyọi tuu banki Mẹml'ije noo t'ẹkpa kuwọ ije noo t'ubanki a otọọtoo nmo ije noo t'ẹkpaa t'ẹkpa kuwọ a ya ọdọma ya nun jo chabọ mafu k'ọhẹ ayọ piọhẹ no yọi muwọ igbei ẹchi maybe ẹchi doodu oyọi muwọ oke yọi gbẹlat'ẹẹgẹ noi yalẹ noi biyọ w'ajẹ but odan ko muwọn ojigogoan no ke jẹgẹ naa yọi yẹ lẹn ekehi olọfu je mlanyi kuwọ. but another thing ọdọha k'ubank akw'ije itabọọ maybe ẹna ayoibo ya w'ẹchẹ anu abọinune hi k'atm nya adan ka lẹẹn ije ọma oonmo kunu gaa tọọtẹ gaan bẹn kẹ naa je t'ẹkpan so ubanki lọhi nẹhi n'alọ dọka n'alọ ke chiko l'ije tọọ. Ubanki ege l'ije kplachẹ k'ale t'ọhi kaa ke wai gba luwaọma kee benefit ei yọbọọ duwa, bẹn ku benefit ka faafulẹyi nun kaa al'ije tọọ nọnmba wan ije a yabọọ tainu Otọọ too nmo gaa bẹn ke noo tuwọ ẹkpaan, ọmpa kunu ubanki lọfu l'ije kplaa abi yọi tọhi awọ noogbọbu ake jẹ go kpl'ije nman elọfu l'ije kplaa abi yọi tọhi alọfu bi yọi tẹ hẹhọ alọfu biyọọ lọ lọdọha na ge yẹi bio gee mẹ kẹyi kuwọ nmaanu na ke yọi bi ẹkuwa ge luwa ubanki lọhi. Ubanki ai tọọ achẹ nun babọọ a elọfu nwu wọ odee lẹyi kwọọ awọ no kei yẹ na ke joo nwula akoo joo t'ọkpa noo ai t'ubanki egee nwuwọ ẹgẹẹ na ge t'ọkpaa is just like ẹgẹẹ n'achẹ ka kọọ journey is a part of education a, aboo dee k'ubanki lẹaa. Alọfu bi njọkpan ma nbiodee g'ubanki gla noo, oliya noo achẹ bu ubanki bọọ ehabọta luwa nwu tataajẹ odan k'ọchẹ ẹgẹẹnya ga no j'ọkpan m'ọda achiko yaa yọọ m'ọda achiko yaa yọọ m'ọda achiko yaa yọọ an ẹgẹ n'achẹ kei wa lẹaa nuwa kei l'ukọstọmaa ẹgọọma naa lọfu l'ulọk ne lọfu yọi juwọ gicho k'ubankia, elọfu yọi l'ije t'ulọya kuwọ gaa gla duu. So ubanki lọhi achẹ chikoo ya mẹml'uwa